Argentina ia negara yang kaya budaya no sejarah, negara ia nanu budaya a beragam. Aspek budaya nai Argentina yang tenar nade Tanggo. Tanggo ia lolongek neme Buenos Aries teuk ka sanahulu sio. Tanggo ia ana dadi simbol budaya neu negara Argentina no ana bei tenar losa besak ia.